macaru poda kalo, ru'u bandaiku, wara aka rasaka randawib dou aka rasa nomor sature mangge mada. Mangge mada ka cara ndawina, <hesitation> kapanto, kawuntu kalo labo santan ni'u, mapaling utama wajib edereni, wajib waramu siare. Kontu ma edere loala tamba makalai lai ma penti bebas. Na, siare peha kapanto, lowi wante, wau ede kalosa loke wea hurina, na mane'esi dompo katoi toire mane'epa mane'esi sabua sabua raude mane'e. Labo kahuntu kalo, kahunto kalo ka au sorona akare sawatipa ndadi kaina wua kaloka, sawatipu ndadina wua kaloka wehapu siaka, wau ede lowi wante, lowi wante wau ede paki ku ropen ma ari ncaure siare, rope rope matebe tebere paki, terus ede tosi katoi toi. Ya ber ne'e ndaimni bernae toinde, berne'e ndaim yang pentina caru di ngahala, kahuntu kalo. Na siare pede kacampo lalop kahuntu kalo derau, kahuntu kalo ra wante kande, laora lowi wantemu kande labo kapanto ra lowi wante re, kacampo. Na, dimakacampo de pede santa niu re, sanata niu ka, raweha ede niu, niuka pede paru wauku niu ka, paru wau ede pua weha wea oina, oina ede dipehe kai santanre. Na, kacampo tolu mbua ede tamba makalai lai re edeku dingaha macarure, manomor satu di ru'u ndaikuni. Trus dingaha wali aka rasaka madawara aka rasa dou, macaru rau re ni, mone ede ni bune timbu, timbuka randawi dari bongi sikaani, ndawi kani bongi, pala bongi macarulku siaka macaru mapuku, bongi leke kalo bahasa mbojona, macaru mapu siaka. Na, sehingga naloaku na hanus, na padat na campo sia, bongi leke ka. Bongi leke ka pede tauku dei po'o o'o o'o ka o'o ka, tau kai bongi leke <hesitation> pala sewatipu tau bongi lekere tau wau ro'o kalo ni'labo santa niu wali, santa niu, ra pua wea oi niu kande. Terus ede kacambo dua tolun ede tau di po'o re nggahimu puru, puru ese wawo afi menae ngganga, sampesa mami kainani, wau mpangi mpangire o'o re, pala caru siare caru balun siare, na edeku dingahare makedua macaru. Wara sabua wali dingahade pa paling has aka rasa dana mbojoka, siade karamba mene, labo oi mangge. Sapodas kain siare dingahap palinga ncera palinga sederhana, pala siaren na- na wancuku hebana wancuku hebana ngaha dekamu ede. Waktu ma pasa, misap ngahamu aima raini ngahamu aima rai wunga pana liro, na kajaba siare, enamanta di iumu nggero kancaba caru oro wekin dei karotokaro, ngoco ngoco, ngoru ngoru wali uta karambare. Na, karambaka, utakani weha aka moti, pala mpida siare na toi, terus <hesitation> oi manggende, ma weha ede fu'u manggaka, pua weak siare, pua weapu isi manggere weha wea oina, wau ede tamba japatahani, pataha kadui karara, lao au wali ya, edepni ma palinga caru kaina, tambah ja sia fisin bune ngina kai cina.